चाबी ली विभिन्न प्रकारू नीच दू गयो। हुदू चू कामंग ताला खूलयामू, उपकरणो खूलयामू, बंद लाणू हूदू चू कामंग बच हूदू। हयो सूची, किमो चाबी, कारू चाबी, ओफीसू चाबी, अलमारीयू चाबी, साइकिलयू चाबी, बोक्सू चाबी। विभिन्न प्रकारू चाबी नीच हूदू चू खूलयामू बंद लाणू हूदू चू उपयोग लांच।